ज़ेबरा और घोड़ों के बीच कई मुख्य भिन्नताएँ छन: रंग/धारियाँ: ज़ेबरा क बदन म सफेद-काल धारियाँ ह्वन, जब कि घोड़ा सादा रंग को ह्वे (जैसे सफेद, काला, या भूरा)। आकार: घोड़ा ज़ेबरा ते थोड़ु बड्डुं और भारी हूंद। ज़ेबरा छोटे और हलके हुंद, जोन बण-जंगल म जल्दी भगण म मदत करदा।